Ma al e mei avei d'amis, magari anche pochi, ma dë fidücia, però al e co ëmpurtant anche avei dë persun-e che cunose magari mach cuai volte perché suvent a capita che cui che l'as cunusü magari cuai volte a diventu pi amis d'i auti amis che l'avìe prima